کاغذ د لرګیو نه جوړیږي البته لرګي ټوټه ټوټه کیږي او پخیږي بیا په فایبرونو باندې بدلیږي، <hesitation> بیا دا ریسشې له اوبو سره مخلوطیږي، په سیلري بدلیږي او سیلري د اوبو وچولو د پاره په سکرینونو کې اچول کیږي، کله چه وچ سي بیا د هغه نه د کاغذ پاڼې جوړیږي.